ଅଭ୍ଯାଵସ୍ତିତ ଅଲ୍ମାରୀ କୀ ପରୀ <hesitation> ଗୋଚ୍ଛାନ୍ତୂ। <hesitation> ଅଲ୍ମାରୀ ରୋ ସମସ୍ତା ଜିନିସ୍ସ ବାହର କରନ୍ତୂ। ଅପରୀ ହର୍ଜିଯା ଜିନିସ୍ସ ଗୁରୀ କୂ ଚାରେ ଦିଯନ୍ତୂ। ସୋଜାରୀବା ପାଈଂ ଜିନିସ୍ସ ଗୁରୀ କୂ ସେହନୀ ବଂଦ କରନ୍ତୂ। ଅଧିକା ଚାପଲ ରଖୀଲ <hesitation> ଥିଲେ ହୂଗ ଏବନ ଦୁଏ ସହାଜତା ନେବାଵ ବଜୁକତ।